ये सब्जियां रोज सिर्फ मौसममा खाय। तीन दिन बाद अगर दूसरा मौसम मा खाय स्वाद नही आवे। असा काई वैज्ञानिक से कहि करिया की बारह महीना तक खाए तसे करे। अपन यह चीज सिर्फ तीन मौसम मां स्वाद देनी। तीसरा मौसम मां स्वाद नही गया। चीज सब्जी तीन आठ मौसम है। बहुत ज्यादा तीन मौसम मा फूले ने यह सब्जी । तीन मौसम ने रोहत सिंह मे सब्जी। तीन मौसम मा नीच जोड़े जैस भिंडी, पालक, मेथी ने, गाजर ने यह सब मौसम मा फूले।